Allô! _x000D_ Akory e! _x000D_ Nagnanso anao za fa <hesitation> misy vaky e lahy tuyauko akato e nefany zay nefany ama mila ragno foagna nefany magnodina robinet de lasa mipotisitra mandeha be si izy de zany ny hizakako aminao hoe raha ohatra ka afaka mandalo koa raha anao zao de mandalova fa ilegnay meka azafady ndrindra.